Aloa mi penso urtimamente de ëse da arente a-i çento segondi. Quand'ea zoeno e ciù allenou ghe stava ciù tanto ma oua che cominso à avei quarche annetto e sott'ægua no ghe vaggo ciù co-a frequensa de quande ea un garsonetto ehm ò preuou l'anni passou e son arrivou à çentoquattro segondi.